Laha zaho miondra boiny, ka placen'olo hafa zany place ipetrahako iny ka tsy nihaiko raha iny, manao azafady anazy aho, bakeo mifindra aho mamonjy ny placenakahy.